Crìu ca la crìscita econòmica, si nun teni cuntu di l’ambienti, nun è vera crìscita, picchì arriva lu jornu unni s’havi a pagari puru lu dannu a l’ambienti. E stu dannu si paga prima di tuttu cu la saluti, sia fìsica ca mintali. Si l’ambienti s’ammala, n’ammalamu puru nuàutri, e si n’ammalamu, cu paga? Si lu dannu veni trasfurmatu nni n’àutru dannu, macari a lu principiu nun ni nn'addunamu, ma li pirsuni ca stamu danniggiannu prima o poi s'arribbèllanu.